Aylon safarkega, tob toskogon fa soker. Keti toskogon fa soker, shemsiagon fa soker, nadara shemsiagon fa soker, mishtigon fa soker, forshagon fa soker, konjilko fa soker, karimangon fa soker, mikyaj eilbango fa soker, kameragon fa soker, warag inani <hesitation> fa ihtaji malika fa soker. Aylon safarkega, tob tuskogon fa sokir, kitti tuskogon fa sokir, shemsiagon fa sokir, nadara shemsiagon fa sokir, mishtigon fa sokir, furshagon fa sokir, kognal kon fa sokir, kieamangon fa sokir, mikyajin ilba'angon fa sokir, kamiragon fa sokir, warag ayin nane <hesitation> fa ihtaji mallekon fa sokir.